Sai nen, ades, a dipend anche dal travai che faze secund mi perché se faze ën travai ën po ën po ën po pi pezant magari pöi ël rest d'la tua vita, d'la giurnà l'as pi nen vöia d'fe niente, ënvece se faze ün travai ën po pi sedentari pudrìa anche fe cuaicoza d'pi cume ezercisi fizich